أحب ألعب مع أصدقائي هذي لعبة سبت حد هذي اللعبة كيف شلون؟ نحط أيادينا فوج أيادي بعظ، وكل واحد يدج على يد الثاني يجول يوم من أيام الأسبوع سبت مثلًا أحد كدة بالترتيب لحد إيش ما نخلص أيام الأسبوع، طبعًا اللي تيجي على يده الجمعة ويظرب يد الثاني يطلع برا بس لعبة مرة جميلة.